സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ത ആഹര പദ്ദഥി। ബഗി നമ പതി അരുനന്ദു ആകിലേന ആഹര। പദ്ദഥി അല്പദ ഗേഓഗ്രഫിച ലോചതിഓന। ബൌഗോലിക വ വിധ്യ ദമേ ഇത ദേപേന്ദതി। പുന്ദു അല്ലു ബൈന്ഗല ഛല്ലിലേ പുന്ദു ആകിലേന। ബുക ആഹര പദ്ദഥി ജര്മനു, ഫ്രേന്ഛ്, ഇതലി। സമ്സ്ക്രിതിത പ്രഭവദ് ആകിലേന ആഹര ദമേ। ഇത ദ ഉന്ദു ആകിലു ജസ്തി ജസ്തി പന്ദുന്ദ। ഛീസേ, ഛോചോലതേ, അലുഗദ്ദേ, ബുക മമ്സു ത। ആഹര പദ്ദഥിനു ആകിലു ജസ്തി ദിന്പിരു ഉന്ദു। ദുമ ദൈഥേഗ ദിന്പിരു പന്ദുന്ദ നേര്ഥു മാഥ। കോബിനമ്സോ ജസ്തി ഇപുന മാസതു, ഛോചോലതേ। ഛീസേ ഇതുമന്ത ഉന്ദു ആകിലേന ദേഹതു കോബിനമ്സോ। ജസ്തി പന്ദുന്ദ। കോബിനമ്സോ। <hesitation> ജസ്തി പന്ദുന്ദ അല്പദ വതവരന ബൈന്ഗല। ശീതത ഐനോ തികേ, അ ശീതത വതവരന। തോതികേ അദ്ജുസ്ത് ആയേര ഹോന്ദനിക ആയേര ഉന്ദു। ഇത്തേ <hesitation> ദേഹതു കോപു ജസ്തി മന്ദു। തോനി അര ആകിലു മാഥ ഇതി ഇതി ആഹര। പദ്ദഥിനു മാഥ ആകിലു ദിന്പിരു।